Omby ombivavy na ny osivavy i mahay tômpony ôhatra edy e kôa nandraha tômpony migôdy anazy na mikitika azy tsy tombohony fa anao kôa tsy tômpony, oa tonga de tombohony akagny mety maratra avy akeo.